Karazan'ny sport zao: <noise> misy sport individuel, misy sport collectif a, de misy ohatry hoe course vitesse regny, volley-baly, basket ball a, <noise> <hesitation> grimper e, vitesse i, marathon, regny koa- misy koa sport mécanique regny koa: <noise> tômbily, course moto, course bekany, course laka.